आदर्श नौकरी वा जिमें नौकरी करा तो उमे आनंद मले। नौकरी करा तो असो नी लाग नी छा के अपण दूसरा के काम कर्र्या। मजा आणि चा नौकरी के साथ में। नौकरी एक बार लाग बा के बाद में नरा पिसा मिले। स्कूल में मजा से पढ़ा नी छावे। भेद भाव नी करनी छा। सबे समान राख णी छा।